Carni sintètica?!? Mancu si mi la rigàlanu! Nun mi la manciassi propiu! Pirchì? Ma pirchì iu manciu sulu cosi naturali. Cosi sintètichi nun nni vogghiu! E poi nun vogghiu fari di purcidduzzu d'Innia: secunnu mia, ancora si sapi picca di l'effetti di la carni sintètica pi lu corpu umanu.